أول شيء تأكد إنه عندك كل شيء جاهز حفاضة جديدة، مناديل مبللة ،وكريم لو احتاج ،وابدأ بغسل يديك عشان تحافظ على النضافة ،خلي الطفل مستلقي على ظهره وافتح الحفاظة القديمة بحذر وامسكها من الجوانب واطويها لتجنب الفوضى ثم استخدم المناديل المبللة لمسح المنطقة بشكل لطيف بعد كذا حط الحفاظة الجديدة تحت الطفل، وتاكد انها مضبوطه اغلق الحفاظه بإحكام ،ولا تنسى تشد الجوانب ،وأخيرا اغسل يديك.